Augua del cañu o augua del boticueru: dentri las dos sempri se conoci que l’augua del boticueru es más natural. Pa mí sempri que pueu prehieru bebel augua del cañu ya que si es augua corrienti es más ecológica i mos vali menus perras. A estu cà unu cono suyu en angunus sitius, aondi’l augua no es corrienti o potabri del tó, antoncis tieni que cogel l’oción del augua en boticueru, ya que es la mas potabri i natural, peru ena medía delo possibri, sempri augua del cañu.